Drum drum ndia biasa au itan nai gereja hatak ndia lakaminak nok ala fepan pake nanok ai kakeu anak dua ala fepan besak ka gun mana'a gun a bisa tao na hatoli yang manakamek ndia boe ana rasa semakin mana'a halan a boe semakin malole.